Ël mangiapuer al e al e 'na fe che t'lu tire për ca e tl'u vische a la curent, al a ün tübu e lon li a ciücia tüta la puer tüt ëndua lu büte a ciücia la puer, a pulida, a pöl anche pasé ën sima ai tapis, se la fumna al e brava a i ariva a fe dë tüt lon li, t'ie cambie, së al a i filtri, t'ie cambie i filtri, se no a ciücia la puer e pöi vöide ël bidun e voilà